Ekero omonto kwabeire omonto omonene, <hesitation> nkonyora ore kobwate emechando emenge, mono mono buna oborwaire nario okonyora oborwaire, kwanyora buna oikaransete, okosibiwa, kwanyora nonya na goetoma, ntorikonyara goetoma mpaka otome omonto akoretere ekio akogoretera, kwanyora nonya na amarwaire amange ase omobere buna chipressure echi okonyora chiachire, ase eng'encho ya emiaka emenge, okonyora amarwaire amange agocha ase omobere. Na chinguru okonyora chigokoerera, ntorikonyora chinguru buna riri kwabwa- kwarenge omwana ore omwana omoke ogoetoma, kwanyora chinguru chiakoereire.